أكثر الأشهر حرًا عندنا هو أغسطس، بينما جانفي هو الأكثر برودة. سبتمبر يكون رطب، وماي هو الأكثر جفافًا. كل شهر عنده خصائصه، وهذا يخلق تنوع في المناخ.